A Nouvelle-zelande agny ny maripahana agny ee -maripana amin'ny faritsy a tinanana igny sy amin'ny faritsy andrefa igny anelakelan'ny telo ambin'ny folo degré cericus sy telo ambin'ny roapolo degré cericus fa lafa mandeha amin'ny faritry antsimo agny koa tsika somary ambanimabany ny temperature agny ambimbany ny maripahana any.